Kodo kan'na xhidi kuñana na nravii na kaxhi uña'a na kudinovaña xhi katí, feliz nakunrakuña chí aní inaña jananríña cada rató ni ani inaña ani inaña cada rató, te va kuano na kaxie una ne kuna xheña va'a ña niukoyo kando méxico ñoo koyo ni chen nió koyoo tá nandio niuna, na cheña tekanña kudii kuaña iin abrazo chí kudiaña koyó ni'i.